<hesitation> toetrandran-drô a Rôiôm'Onia ao ndraiky zen̈y, malaza karàha toetrandra an-dranomasin̈y zen̈y, ia. <laughs> Karkarà zay tamperatioran-drô zen̈y, karkaràha in̈y fo mandavan-taon̈o, amin-taon̈o jiàby. Lera koa fa koa fa vanim-potoan̈a ny asara in̈y zen̈y, aminn-drô any tsara be, malen̈ilen̈y. Avô aminjay, koa fa andran'ny andran'araiky ririn̈iny aminjay, somary araiky karàha manintsinintsy tsy môramôra in̈y ze.